नोर्वेगिअ है, बेन्सि एरिबेदि सोमज्न जग, जयि मेने बुहुत् फमोउस्, बिनि चुल्तुरल्, बिनि बेऔत्य् नि थकै, नतुरल् बेऔत्य् नि थकै, बिनि चुल्तुरल् नि थकै। अम्ब्रे है, जिदे ओउत्दूर् अच्तिवितिएस् बुहुत् जयिन, बन्सि प्रन नैन थन्ग बिनि थकै। अम्ब्रे है, नोर्वेगिअ है जहि बै, जिबिल १९थ् चेन्तुर्य् मन्न, नोर्वेगिअ है स्वेदिश् चोन्त्रोल् नि अखिओ है थन्ग् पिसिन् मेमेन् बिअ। किन्तु नोर्वेगिअ है, इन्देपेन्देन्त् चोउन्त्र्य् जदन्ग् हज़ार नौ सौ पाँच औ है। जिबिल वोर्ल्द् वर् जदन्ग् मन्न ओने, थेब्ल नोर्वेगिअ न एक्तम्, बिने गेज् रओ नेउत्रल् थदन्ग् मन्न रओ, किन्तु वोर्ल्द् वर् त्वो औ है, मज एक गेर्मनिअ है, हभि बैबे चोउन्त्र्य् औ है, थेब्ल सुर्प्रिसे एते जदन्ग् हज़ार नौ सौ चालीस औ। अम्ब्रे है, गेर्मनिअ है, नोर्वेगो हुम् थन लकिस्तन्ग् मन्न्, जिबिल सिम्बे वर है, सेब। नोर्वेगिनु बिन त्सुमैन जग, बिनि मोउन्तैन् नि थकै, फोरेस्त् नि थकै। अम्ब्रे है, मैन् इम्पोर्तन्त् च्रितिकुए ज बिनि नोर्थेर्न् लिघ्त्स् नि थकै।